Ahm, arannde ni so a rec- resay see- ceede ngam naftoraaki-ɗe ton yeeso. Taa wii, a tefay- a resay ceede ɗen to a heɓii ceede ɗuuɗɗe, a ɗustay goɗɗe nder maaje a resa. Aa, taa waɗu non. Haɓdu nder ceede ɗe keɓ-ɗaa ɗustu nder maaje, resu goɗɗe. Nden kadi naftor luttuɗe ɗen ngaɗaa sungullaaji maaɗa luttuɗi. So naa non, a walaa nyalnde nde ndesataa- nde ndesataa ceede aan kam.